Tena sy magneky eniza ia satria: igny efa ronono iny satria gne singa agnatinao aza gne, gne avy mahavy an'io izaka hoe ronono azy satria zao misy misy singa tagnatin'igny zany zao: mety hoe afaka angia hoe ronono.